طبعًا وجبتي المفضلة هي المندي ، وخاصة مندي الدجاج، أو اللحم ،وايش تفاصيل الطعام؟ مكوناته الأرز ،واللحم ،والتوابل، الطريقة بنطهي الأرز مع اللحم في قدر خاص ،وبنستخدم الفحم ليعطينا نكهه <hesitation> مميزة -و-وأنيقة <hesitation> ممكن بالدجاج أو <hesitation> يعني يكون لحم دجاج ،أو لحم غنم.